Chista è chiu fàcili di chidda di prima. Basta chi si pigghia na grattalora e un pezzu di furmaggiu lu jocu è prestu fattu. Li grattalori esìstinu di tanti tipi: Ci n'è di plàstica, d'acciau, ma lu còmpitu è sempri chiddu, di fari scagghi di furmaggiu pi mèttilu supra la pasta cu lu sucu, e vidi chi manci.